Ma ütelnüq, et <hesitation> kamma võisiq inemiseq kimmähe pruuviq. <hesitation> Taa om sääne eestiperäne, aga mino meelest umbõlõ hää. <hesitation> Sis, mis ma ildaaigu olõ löüdnüq, om näütüses pannakota, tuu om ka umbõlõ hää makõsüük. Ja näütüses Jaapanist peri motsi om ka peris hää, ma soovitanuq.